شوفي على حد علمي إنه <hesitation> الرياضات اللي هيا بتكون <hesitation> قوية أوي دي <hesitation> بتكون بقى الل هما رفع الأثقال دول ، ناس الل بتشيل بقى عضلات وكده بشكل كبير ، الأثقال دي دي هحسها صعبة جدا ، <hesitation> وكمان المصارعة من ضمن الرياضات برضه اللي بيعمولها بس أنا ما بحبهاش أبدا ، الخفيفة بقى اللي هي العادية زي المشي زي السباحة زي <hesitation> انك تركبي عجلة كده